ƙoƙƙo ɓaro shin iyano nokko munno lokaci shin nanƙo kero meko kurɓe ɓala ni, kakko sam maa makaranta ma fuɗɗu ɓala shi nara waro mandi fuɗɗu balai ma shin minji yaɓongno, te bilang kakko fuɗɗu ɓalla doi fuɗɗu ɓalla ka ma warƙo medo hankali ƙo ti wei shi aka shipuƙon kamma medoƙon hankaliƙo fuɗu ɓalla a doƙron ɗoi fuɗu balla ɗoƙ ko pishere ni ma minji ma pishere ma nima kwadina weh fuduji kakkeno nin ɗe nin warui ni wattu ƙobon bishere. Ni ƙuɗeno na nari waru bisherem mommo fuduji min minji warani sha toh inde ma kijimoi mommo fudji nanɗa warana wacenon wey niɗey nin keero kokko nin keero kokko na watu wa minjire ƙabi bilang ni ɓinkittu nan ɓeejen toh tunda na wa minjiren na narawatu woru mommo, sha to na waru minjire ni mangar ƙunƙo fuƙro ni mangar war-warƙo fudiji kakkeno ni waru ninde na warƙo shoojen nar kwaɗina amma na ƙumu foƙrom we shinni shediƙo ti ɓishe mungɓuɗe ma̱a̱ yiiƙo fok chupet ti lawu ƙa ƙar yuu ɓang fokuum ma̱a̱ kakke ƙo mommo we cangara yuwani yu te ka ƙar yu ɓang ƙumom ƙan ƙapi ƙaja ƙaar yu minjireim saiko ƙang yii weh chi ya ɓongo minji ƙa ƙar ɗiya ƙan ɓang ƙumom don we chi mun gɓuɗe weƙo chikki ƙakko cha ƙo Lawu turƙo ƙu furo chin joori ar iya wa̱ chikki nin chakkaam ƙaelanƙu ni mun gɓuɗe ɗiiƙo ti ƙupira ɓeeƙeeƙo ƙa pittu ƙupira penuƙo we ɗaƙaam nin chakka ti ƙupira we chanƙa penom weƙo chiƙ we ɗaƙam non kaƙƙa tuƙu pira we shin ka naɓu wa ciƙƙim ma geƙo ƙo ma mun geƙo ƙoƙƙo faro ke ƙar kuɗeƙom nu biya ƙoƙƙo faro minjire ƙan ligini na ƙen yu foro katei.